Yimowo do wali sai o nani mbanggu do fiya ha ladde o ummi o yehi o do woma chaka ladda sai dabbaji mofti do lara mo di do jala.